Porque fa falta tener as mans limpias, pero tamién cal prevenir que te pille bel mal por microbios o bacterias que pueden trobar-se en as mans por ixo fa falta lavar-las bien.

A yo me fan muito goi as legumbres y as verduras. As verduras lo que foi ye bullir-las en augua y dimpués foi un sofrito de... aceite de oliva con allo u con cebolla y cuan ye pochada la la achunto con la... la verdura. Y as legumbres pues las foi ee ee con... con un sofrito de... de cebolla, de pimiento verde, de chorizo, de tocino, zanahoria, ee guixetas de trunfa y con tot ixo foi un sofrito y dimpués lo foi bullir con... con as legumbres pa que s'ablandeixcan pero prengan ixa... ixe... ixa sabor d'o sofrito.

Pues... nunca lo hebe pensau. Cuan yo yere chicorrón no pensabas en el troballo que querebas fer cuan f... cuan fueses gran. No lo sabebas.

Pues fendo orella, leyendo textos, ee charrando con a chent d'os lugars y prou que ee mirando de leyer muitos vocabularios, ee libros escritos por autors nativos y... y tamién pues mirando un poquet de... de gramatica y de... de saber-te as conchugacions verbals, ee tot ixo ye important saber-lo. Pero, lo que mas s'aprende ye fendo orella y leyendo textos escritos por a chent nativa.

Pues i heba formas de fer-lo, no? Se... se podeba guardar en adobo ee que yera ee fer fer fer freyir os os trozos de pizca y dimpués los los metebas en una aceite que... buena no? Teneba que ser buena ixa aceite pa... pa fer os adobos. Otra forma pues yera ee fer secar os productos, no? y se conservaban d'ixa forma. O tamién pues... ee... bella fruta se gosaba ateserar en canyizos y una vez ateseraus pues se podeban ee pasar por farina, como os figos, como os orellons, os chirichons... Tot ixo se feba ateserau. Y tamién bela vez... pues ee... afumando, i heba productos que s'afumaban... no? Se feban ee es camparols por eixemplo, se pillaban en... en trenas en en se... enforicaban en una cordeta, en un filo en a chuminera y se afumaban. Ixa yera una forma de... de conservar os productos. Y, prou que sí, a curación. Os pernils os embutius, os quesos... pues por o procedimiento de... de curación no?

Ixa ye una estrucia que cal tener n... natural, innata. Si no tiens ixa estrucia ee encara que la aprendas no no lo no'l farás bien. Y yo no goso fer-lo bien. He aprendiu a a dibuixar autos antiguos porque dende chicorrón pues me feba muito goi y m'he mirau de dibui... de fer-lo. Pero no no no goso di... dibuixar guaire bien.

Sí, sí, dende que tiengo ventiun anyos he teniu una votura y y me fa muita horna porque ye una cosa que ha feito, ha feito tener muita calidat de vida, poder conducir y y tiengo en zagueras un auto con ruedas un poquet grans y un poquet altas para que cuan puyo per las pistas no... ni s'enchampe l'auto ni se toroneen es baixos.